Nuri mukhana, wangola muyai yenya kuhuira, muzi kulomba vamenyo, muzi mumenye halala naye, murombe rimenyo ryenu, u- u- uenza muyai mwenoyo uenza mima jeje, ulola ni muyai mulai, munyara kumenga naye muinjira indai, ni muyai anyara nunulinda, ni muyai anyala kura muyai anyala kunola igasi noo ni muyai anyala kuinara ango vaza agonaa zindolo avule nimuyai anyara nunora igasi, mvurenunyola shinuria, mvure mvure nende kugosa kukora igasi tawe mwikarenge za numuhenzananga, aremundu mugaraa ave mundu ungwa kukora igasi tawe, nushiri kuzia kumundu mwenoyo, uhenzanga urunagalaa khari ujendakuu urunagala, uduke uzii iwaro, uzii khulola muyai mwenuyu uzii ingo waro ulole limenya kiaro vamenga vulai na vandu vavo, hango havo ni halai, vivuli veve ni vandu valai ni vandu vangala kumuinjiriza na moyo mulala mumenye hango havo navo mumenye vandu ri family indala, vandu munyara kumenya halala navandu myara huyanzana navandu vanyara kuraa na mima milai, khu mbolanga. Nunydanga mwana mukhana nushiri kuzia lukuri tawe, mundu niiza mundu muyai yenya ahuruhule, uhenze muyai mwenoyo umange arinimima mirai, umanye wenyenga akuvugule mumenye naye mumirembe, ni muyai mulai unyala nukhulinda vulai umunyalakhuliza na mlombe maisha genyu garee malai, mlombe rimenya ryenyu rivee lilai, uhenze nushiri kuzia kumuyai wenoya tawe, na inze mboranga vana vashiri vana vakhana, vana vakhana vava vaangu sana vihuzire, viriinde vakavaa vana vakuna vanyolanga misigo vashiri muzinzuu zyavo kunyola inda nushiri munzu nushiri kuzia tawe nushiri kuchungusa mundu umanye mundu no ushirinumuenza umanye, ulamenya na muunduyu, na muyai mulai wanyala kumenya naye, noo ninzia hango waro rivuri veve nirivuri ralai, variana hando hali, rari ni mima milai navandu vanyala khanindu narandu vanyala kumenya na vandu vulai kumbola vakhana va nuundina muhenze vulai, muaharazuhiriza vayai tawe, numuvahuza vuza mulanyola zindaa maisha galaraa madamanu, shumenyaa maisha galii malai tawe, mumenye vulai mukore zigasi zyenyu hango. Muva vakhana valai munyole muyai mulai wamuvugula muvihumenya naye limenya rirai, murombe hango henyu nyasaye avahee rana mumenye limenya rirai kuri vandu va kare nwamenyanga vulai, apana limenya lwa vandu vamenya nundi tawe.